Покистон ҳамчун давлати ҷудогонаи мусалмонӣ дар ҷараёни тақсимшавии ҳокимияти мустамлика таваллуд шуд. Ин тақсим одамонро маҷбур сохт, ки ба шарқ ё ғарби марзҳои нав кӯч бастанд. Мақсади асосӣ ташкили ҷойе буд, ки бештари мусулмонон худро дар он озод эҳсос кунанд.